¿Lac'tíé zac' tïé galmbany xten tïé buny? Queity-queity nú gunën gan ityíexnuni, queity nú gunën gan quiezhën tïé galmbany xten tïé buny maz maru queity rumbeudyuni, maz maru queity rac'zóudyuni. Tyiem nah ra ni rnyety ra mna, ni rnyety ra buny, ra ni rnyety ra ni rcuúlóh ra dany xtenraba, ra ni rcuúlóh ra anímahl, ra nini ní puz zac'gyíáz ni ní, porque téh tuni idyedy galmbany xteni pur icuúloò tïé ra xini, pur icuúloò por ejemplo za ra, runa recalcar rate ra activistas, rate ra ni bcuúloó ra dany xtenni, ¿xi cwuen? Puz larabani rcazraba, de laraba ni rac'gan rcuúlóhraba ra dany xtenraba, rcazraba gac'beraba xiru ni nú, xiru ni. pero nlaze na laadchunú re. Puz nugwel run, rníbé ztïé xirani lani chi rac' ra ni queity rquinydi, queity-queity nú gun nú gan inyénú lac'tíé gí zac' tïé galmbany pero zac'gyíáz ni ní, queity chi bal inizanú gun nú ni <hesitation> déh müly, déh xina, queity q't'-q't' záën guíenugan quiezhën, xi queity zaën gun nú gan izenynú tïé cualquier tïé coz mas rnyéraba btó ndé gula liga btó mniny btó. Puz nannú zaga ra ni rac' re nú costumbr loóh ghiézh laxnú re, ni rityienyruba zhyiap gwuen na rityienyruba zhyiap, nu luguary rzenyraba rdyiedruba tïé-tïé valor, tïé prezy lâra zhinyraba chi larubi ni queity nanrabi chi balí-balí guch'naraba labi cun ztïé buny ni queity nanbi tuni ni, labi pendiz car'ró, labi pendiz, chi labi bili, nap'ruba por rquielyruba labi, ní nah nlaz. Rnyié nzá'quiaz galmbany chi queity nú guíennugan izyun tíë prezy lani.